Áh oh lau chiu báh-báh, náh rome, rome noh pah joh chiuh tóh shiuh úh naih áh nin shiuh saum shiu ka paih uh naih kóh nain noh áh joh áh yiáh jéh muoh joh chiu, shia la sai do déh eh shiu tsa jó-jo cuoh laih éh réh já lá oh naum já la áh la joh nain de lau muo muoh ne ja láh zaih shiu mü joh tóh shii chai oh muoh yiah áh joh auh jo-jo cuo joj áh joh chiu chá uh naih áh oj lai uh ku nah áh joh chiu-chiu laig oh báh cha uh nain tsáh zaih shiu. To-to muoh nain zaih múh mouh nain yiáh tóh shiu, to shiu óh laih uh ku jo auh, auh lá chí do la chí yia madre chiu-chiu cháh uh naih jo la oh jóh chiu óh téh, téh ñih áh joh loh-loh laih oh cháh-cháh úh naih tsáh ko muoh-muoh ain noh áh joh muoh tsá aum láh oh ngi chiu laih ngi noh bá-báh gie tsáh soh shiu tsá gie tsá chiu lai chá, chiu lai chá uh nain tsá deh tsáh <noise> ngi noh lo-lo laig cháh uh nain tsá gie tsáh áh-áh eig tsai doh áh gó loh chá uh nain tsáh.